iranin won irritbeken ishin sagale ishian ghudionii takienyejiati aminen dhumii midani sagale ishin garishiasun gurmisabzi yedeni resejaan dizitachin bagalipolo kababkobidhe tahadiiren tahadik sagalesun yoten sagalee ishiati woreeran it nyaat koptetabrizi sunii midanif iyoo fon fa wodareni iyo shushu